Koso de taboo tende budur deeb iɲ ta yaa naaga oso dee təneŋg, gudur de kil detene. Yaa koolo tə oseɲ ndawo tə sa- at kə dee kil na tə gudura ya kol. Ora naŋg ko, deb osə ɲaa kə tə saatkiɲ. Tendenŋg gotur kaanɟe kow. Dep oseɲa te eleɲ godur. Woo, woo kornɟo ge, <hesitation> al mihim raaba. Dar bəra na man osoɲa ne yaatine gudur ba. Nenaŋg dowokol khadar ga naŋg ko. Naŋg ko saad kə degen marawaayit. Tene gudur de kil, el banan ge, <hesitation> avocka ge, woo tom ge, boŋgu ge boŋgu gotin osiɲa. Ta aayman təndəŋg hay maan woo, maan rəta səs. Tə saat kə deen təguduru.